Ju priparu l’amburgher nta la me casa pi èssiri sicuru di la qualità di la carni. Nfatti, accattannu l’amburgher già priparati si curri lu pirìculu di truvari carni di secunna scelta e cu troppu grassu. Ju accattu carni di prima qualità, menza buvina e menza di majali. Doppu la passu du’ voti nta lu capuliaturi pi aviri ‘n capuliatu abbastanza finu. Appressu mettu tutta la carni dintra na scutedda e ci junciu sali e pipi niuru e ammiscu. Poi fazzu porzioni di centucinquanta grammi e li mettu dintra la màchina fatta apposta pi priparari l’amburgher. Poi nta lu menzu tra ‘n amburgher e l’àutru ci mettu un fogghiu di carta ca nun s’ampìccica e li mettu nta la ghiacciaia pi putìrili manciari quannu vogghiu.